Eh, satroko e, misy zao kasikety, e <hesitation> misy ndraiky satroko geba, de <hesitation> misy ndraiky satroko viseur hely regny, kasikety i zegny arakaraka ndraikindraiky zegny hoe te ande hitsangatsangana, juste mba hoe migesigesta fogna zegny agnaovana agnanjy, satroko geba ndraiky edy, andro kaofa tegna mafagna tsara be igny zegny ma- magnisy satro geba mbô voaaro tsara zegny tarehy, le viseur igny zegny arakaraka, <hesitation> mevamevagna de zegny itindrasagna agnanjy.